Wi'ayno wuro ngo'o ngo heɓotono, ngo wona wuro jaajngo, <noise> marngo leɗɗe juutɗe peerfiniiɗe, nden ngo wona e ng- e ngo woodi colli laatiiɗi e nder <hesitation> e kadi dabbaaji laatiiɗi pamari kannji maa, ndureteeɗi to nokku feere sera wuro ngon. Wona bana keccallo ɓadiingo wuro ngon. To wonata siwtaare.